د ساده سوپ د جوړولو د پاره یو څه کټ سوي پیاز ، اوږه او هر ډول سبزیجات له غوړو سره یوځای سي او جوش اوبه باید ورته اضافه سي، د مسالو او هر ډول حبوباتو سره څه تاسې یې خوښوئ ورته اضافه یې کئ بیا یې له شلو نه تر دیرشو دقیقو لپاره پرېږدئ تر څو پورې اماده سي او وروسته د هغه نه بیا تاسې کولای سئ هغه چمتو سي او، <hesitation> استفاده یې کئ.